Na cachi nicoua ne yaca xantiyan, xantiyah tehoun. necou, quitietequih, quitietequi nolamatzin uon tecouah. tlocamo najah nic, nicchihchiua ica, nic. nictzopiniya. nictzotzopiniya uon niccuahtica, ca sente ca cuchorah, ica. cuchorah nictzohtzopiniya xantiyah, melun, xicama, nichi inun, plotones. cachi nihcouoni, nochi cachi nihcouoni alivis ya ca xantiyah Inun najah nehcoua ca lemon, nehtlolia istatl, nehtlalia lemon. uon nihtietique tziquitzitzin, nictietiqui tziquitzitzin uon. nihcuahticac, melun, noyihqui ara vielic, noyihqui. nictzohtzopeniya, nectlolilia lemon, nectlolilia istatl Xicama nochi inun nicchihchiua tlamach uon niccuhtecah. de sente a oc sente nochi inun plotones, inu amo, inu. oc quiquicuah ihqui oc quixipieuah o qui- quicuah Entunces najah cachi niccoua alivis, cachi niccoua alivis ya xantiyah, ya inun cachia, ah, niquilia no, nnosouau, maquicoua, niquilia coua. xantiyah mas tzihtziquitzin ixcoua, ticouasque neco, titlateteqesqueh. uon ticcuasqueh, tocohcotunisqueh tziquitzitzin, uon ticcuasqueh. neco, tiquimacasqueh toxvivan mas san sesen perasoh, ya inun. cachi niquiluia maquicoua, xantiyah.